ساں سنگیت سنگیت دے بارے شوق ہے مُکّ۔ تو اساں وی گانے شانے گانے پہلے تاں زیادہ تر لوک نورجہاں دے گانے سُنّے ہوندے۔ تے نورجہاں دی مہندی اصل دے گانے وی سُنّے ہاں سی۔ تے زیادہ تر ریڈیو آسی سُندے ہونڈے ہیں ریڈیو ریڈیو تاں ریڈیو تاں زیادہ شوق سی گانے سُنّن دا۔ تے اساں وی مایا چایا بول کُڈّے آں تے مایا بول سُنّساں اساں وی۔ تے مایا مایا سُنّدے تے مایا لاکُڈّے آں سی دو چار مایا آسی سُنّدے رہندے آں مایا بولدی بیا۔ مایا دا زیادہ شوق ہے سوں کو۔ تے مایا بولمائی او چٹّے چنے دی چاندنی تُو تلے سر گِدّھ اُتاریاں تاریاں ویلو چالے میرا چھلّہ گنوایو چالے۔ چٹّے چنے دی چاندنی تُو تلے چٹّے چنے دی چاندنی بڑے ماتھے دا پُترّا پونڈیاں میرا چھلّہ گنوایو جانے۔ کوئی بادل ٹلویسی تھوڑے تھوڑے دکھ دیو۔ کبھی بامل بجے سی۔ شیشے وچ سَت بند رہندا دِل پردیسیاں دا او لیوے۔ تنگ رہݨ دا ہو۔ دِل پردیسیاں دارے او لیوے۔ تنگ رہݨ۔ آسمان دے تارے نیں۔ او بندے نی موڑ دے۔ جیڑے موت مارے نیں بندے نہیں مر دے جڑے۔ موت مارے نی۔ او سَرنایا تیر کر کنڈیاں۔ قبر آواز کرے کوئی نے کیویں کر بنھیا۔ قبر آواز کرے کوئی نے کیویں کر بنھیا۔ ہو سمان او تارے نیں۔ پیار سے کوئی بھی دُنیا دے نیماں کو تاک پر لیندا اے۔ شرم تے چھپٹے دے جذبے نوں جانڑدے ہوئے وی کجھ ایسا ای دِسدا اے۔ آسمان دے تارے نی اُڈݨ نی مُڑدے جڑ۔ موتی ہے محلے نی۔ آسمان دی بکھری بکھری تِیاں۔ نہ لڑئی مولا ایس لڑی جاویں نِدھ ٹِیاں۔ نہ لڑئی مولا ایساں لڑی جاویں نیند ٹِیاں۔ ستی بھری گاویں ستی بھری گاویں سُکی جاویں۔ من تیرے بھیاگے سارا لیکھ آوے مُکھ جاویں۔ ہو من تیرے بھیاگے سارا لیکھ آوے مُکھ جاویں۔ ستی بھری گاویں کیوں کھوݨے لاویں بلا۔ سیا نہ شُکر آوے کیوں؟ ہووے ہلا وے ملا۔ سیا نہ شُکر کیوں ہووے؟